بالنسبة لوالدي اللغة الأم له هي العربية لأن عائلته كانت تتحدثها دائماً في البيت أما بالنسبة لأمي فهي أيضاً تتحدث العربية لكن عندها خلفية من اللهجات المختلفة، أما أجدادي كانوا يتحدثون باللهجة العمانية القديمة ومعروفين بحبهم للقصص والحكايات، اللغة تعكس التاريخ والثقافة وأحب إنو أسمع منهم عن الزمن اللي عاشوه. كلهم أثروا في حياتي وخلوني أقدر هاللغات وهاللهجات.